Manahaky anizao moa ñy fomban'olo a silia añy: -Rozy ao manany ñy fivavahan-drozy <shushes> ,ndrañahary inoan-drozy ;manahaky anizay koa ñy fety noho ñy lilin-drazan-drozy tanterahin-drozy an-tsakany no an-davany ;manahaky anizay ñy sakafony <shushes> ñy jabon-drozy ao ,manany ñy fototsiny ñy jabon-drozy rozy bakaminy ñy razan-drozy añy <shushes> ;aminy ñy raha kanto aboakin-drozy ,noho ñy fampianara ,mampianatsy ñ'olo amindrozy ao rozy ñy lilin-drozy ao ,mba tsy ho trobo ñy kolotsay maha.